<hesitation> jokavanchi ka ka ka ɨ̄ɨ̱n, ko ko ñatu kijlinchi xi a na nda ndajnu'unchi a na kuu ko nale nka jnɨña'a ye ñuma'na, te kijlinchi te laa te <hesitation> ka ka o'on kaa, te ye ni nchitu-ininchi, ña ña ña kijli kanchi, xi ye ni ndokonchi, ye kuitanchi kala'nchi comidanchi, kuitanchi teenchi lita, kikuitanchi taka ye naá <hesitation> kilejniñonchi, te ña <hesitation> ni ni ino ore ni ino, ña ña ñana na kijli kaso.